أكثر أيامي مثالية هي تكون الأيام المنجزة بالنسبة لي، <hesitation> مثلاً من لما أصحى بدري أحس اليوم كذا يكون فيه نشاط وطاقة وبركة، وأفطر فطور مرة حلو وبعدها أروح على نادي رياضي أتمرن شوية وبعدها أرجع أتغدا وأخرج في الليل مع صحباتي، نروح لمكان جديد وأجرب أشياء جديدة مثلاً أخرج خروجة كدة زي الغرف حقت الرعب كذا أو ملاهي هذا يكون مثالي.